والله اتصور يعني يعني يجوز يعني اثنيناتهم مترابطين واحد باللاخ الثقة والايمان بس الايمان انه يعني اشوفه شغلة اقوى يعني داخل انه يعني نفسيا شغلة اقوى مو مثل الثقة الثقة انه تكدر يعني تختبر المقابيلك انه محل ثقة او لا بس انه تؤمن بيه انه يوصل مكان معين هاي شوي صعبة